Eɗe kañum njiddiriɗe waɗata faggude njamataare ngorko sabu ɗe waɗa rewti nguurndam ngorko. Njamaaji ɗe feere ɗum ɗiɗiɗe rewɓe waɗata njoɓdi, ɗum waɗa rewɓe hoore ngam nde nguurndam ngorko. Ko carrot ɗum waawataa rewti sabu ɗum ngoni vitamin A, e kale ko miɗo waɗata rewɓe ngam nguurndam ngal rewɓe.